Sicürament i animai pi inteligenti a sun le sümie, probabilmnet i gorilla përché a zmìu propi dë persun-e, pöi dopu lur auti a i saran i delfini, co lur auti a riesu a cumüniché cun nui auti ën 'na manera cume, pa cume s'a föisu d'persun-e, ma cuazi e pöi co i can, al a la sua inteligensa